Oroi lua seesi, sena si hasuana, usati usati, kaitia si tai duesi, si maunya rumi hoho'e. <hesitation> uruluwako siha epe lumei akwa sesitina nya rumei minya si kenare nya rumei hoho minya dawese si hatapai we sikaitia hoho ese yamilua odo'o masuka rumei na sena mahasuana se si hatapai hoho we sikaitia sikaitia sititiwa pawe luasisi si rencana niho si kaitia si tuee si ikina duelu mei usati kaiti manawaa si loe due kaitia mapinaa <hesitation> si ususi oties mapinaa naa si kina hohoee si atore hohoee si tentukane waktunyaa sena si nikaa se hilei laru setelah itu hilei si atore hoho horaye si tue'e adate, tue'e adate wainuyetetupatai usati sikaitia pei manawa siloi si itutaha'ele, si hatapai simaksute sedang maroi ma'otiye mapina'ede'e na'a koreti na'a kemuri iha suana due'e manawa ede'e luasi sitai'e simaksuanane ho'o'e sesikina sepu si'ane pua due'e asa esepu, si tue adate sepu, oraye si atore si waktunya sena si nika, sepuke oraye si atore si keleya, si otie peje tanai atore si nika, oraye si atore nya si waktunya si tue duelumei, si atore nya si waktunya si taie si maswanane.